Alefa aloha ny micro-onde dia avy eo atsofoka ao ilay sakafo dia miandry kely dia rehefa mafana izy dia mipipika ilay zavatra, ny dikan'izay izany hoe vita ilay zavatra